So tawi mbeɗa yiɗi heɓde humpito, njahanmi ko e laylayti renndo ko wayno Feesbuk malla Wassap. Mi yaha toon mi janngoya. Woɓɓe nana toon kala ko kewi, kala ko waɗi ɓe mbinndan malla ɓe nelda nate mun.